भवपाक तुमी कितली जाना वोइता आणि कितलेम खर्च येतलो। भवपाक कित्याक मोन्चें हावहुई बिन भवपाक योंक सोटलो मुन इश्तानो सभी वांगडाच वचोया।